हातोडी आनी खीळो हो मेस्ताचा गार्जेचे सदान, हितुनूत तो लकडाचा काम करतात। खीळ्याक एका वाटेन मारुंग असता आनी दुसऱ्या वाटेन थूक असता, लकूट घेवून खाई खीळो मारुंग जाई थाई ती थूक धारण मागे हातोडेन तेका फोर्सान थपटपाचो त्यात नेता वांगडा तो भितून वोंचांग लागतां।